Kiagun kun nda neng kiaugun mensk datsaudgan ru jingan ke du dtsjigan que doc stikiuan mjau y kiagun por eso chi ya dartayin kiaunan deru tuadan porque dtsjegan que deru dojoy mjau y be ya tnuun ndu pik lii kuent pik nuadan kimjiamp nda ma nuu nda gauin que da pu stikiuang nep kuent pa que nda juaip nda cuando niin kamjiep pus kjuende kiagun nda luat lo ke es mpe cuando nda pu pu ntjee lii nda stikiuan mpii kuent nda ni biu <noise> lanjis y lanjau kuando gua kpa nda ni biu lanjis lanjau lanjes kun skjua kante lo ke es nda nuye rnu tas de agua de kante <noise> pa memp biu ke njeu biu gami y nda y njkuende bibiu tauin y tajutsan y nda juau kun nda pu ntje tajusan biu gami pa nda lanjau biu es stakiuang ndujuy y entonces datsaudgan de mensk ru jingan. Ke kuajadat gua chiñi ya nip kuajadat pero ni biu datjaygan ya datjaygan ndudat datsjegan nik mjau pa ke kiaun ganun kuandu tañkiayan y chiñi ke datayan tanun ke de ru kiaun tapudan nda liy kuandu neng de ru ndujuy tapun tajusban de ru stakiuang y kjuende pus y kun nda pu ganjau nda liy lae biu skamjit y lankasp biu kamiup y asi kjuende nda lamu mpe stikiuang kjuende lai ke nda lamu pa ke gatjump nkjuande lankasp biu kamiup biu skamjit nkial u si no nda laseñp biu ganau pa ke gampan y lai ru skjuis nkjuande de ru ndujuy stikiuang mpe nda lasiñ nkjuende biu nje pa ke lanjeng biu ganjau de ru ndujuy stikiuang mpe ke tanun ke lami nda liy kun pu ganjau de ru ndujuy tauiban. Y kuandu pu nes ntjee lajue tapun stikiuang mpe kjuende nda gatjump kun nda nes lajue y kuent nda ya ni nalejeng kaimp y ka bulaguiju kañjiuyp y nda lamanp xiñjiy biu xiñiua ke tsjep savila nibiu nijiy mjau kuandu nda lajue y biu game nijiy nda jus kuandu nda nes pu ganjau y nda pu ntjee lajue lami bale stikiuang ke kueje nda lanu pa ke de ru nda lae y pa ke nda gatjump y kian aveces ndaja de ru nda laue ndaja stakiuang mpe y ya nda nip ma nu bu gaueng de ru ndaja nda juiu kuent ji porque de ru ndu mpa y si no nda ya nip mang ntjump kjuende lai nda stikiuang makiy ke es nda mpe kjuende y lai nibiu nijiy nda lanjeus biu kante mjau kapa nes. Y entonces nda lamijil nda liy asi neng y entonces lamijil kun nda sparu y entonces lamijil y lantsap biu nji biu kante bu lanjeu mjau kapa y kun de ru stakiuang y ya entonces biu guaxñiu ya juay lakuap biu lajue y ya naañ tjump biu ntjee ke nda pu pur biu mpian ke lame y kjuende de ru kjuende nibiu ganjau aveces nda pu kun nda lame nti mpian y ni kjuande lami stikiuang ke tsjep skatep ñing tsjep nda lamau ru bakua kun gua ki ñkiy liy aep kjuande ki piats y entonces le biu laep nda lakual nda por kaemp nda por kantau y entonces meje kamiup nda lakuap ru kit raxi de skatep neng nibiu nijiy kjuande mjau kun nda nes pu biu ganjau lami bale stikiuang ke mensk datsjaugan nduk ñkiuyet ke tsjebat nep mjau. Y ya naañ ya nda laji nda bu nariua nu nep mjau kuent pa nda ntundat rapiayat y bijiy taun chiñi nda nep nda nep bijiy ya kjuande gajuyp mas ya mpan y ya naañ si kue kara gapal kue kara nman biu ganjau de ru ndujuy ru stikiuang ke lai porque ru mens datsjaudgan ru ñkiuyet kun nda liy bijiy laue y nda mjau lantijidp ramjit sanjul pa nu njiky biu gamau. Y kjuande nda liy kun bijiy laue neng nda mjau lantijidp ru ramjit sanjul pa nu njiky biu gamau y kjuande lajip bakua sanjiky porque nda pu ganjau tedat nda nep de kuna bakua y njip gamau y naañ bijiy ya pu biu daneng bijiy kiaung de ru ndujuy nuun mjau stikiuang ru nduk lami nda lami stikiuang makiy kjuande chiñi tung de ru ndujuy bajau pa pa nibiu daneng nda pu ntjee nda lajue ni ya kue xiau pero ya tanun nep nda pa njeu y chiñi ru ndujuy de ru ganu ya tajin tanun chiñi nep tump nda pa njeuy chiñi ru ganu ya tajin de ru nujuy pa nlejep y nda taung stikiuang ru rakiung bu laiky pero mjau may lañjiu santa y kamjiamp ya meje nduk de ru mpe y nkjuande ru. Tauadan ru layky kjuande meje kanuye ver nik nda njep de biu daneng ke nda lame y kjuende lai nda ki stikiuang ke laui kiua kuent ninau nuu biu nti game kjuande areu ya ntseng kjuende lai biu stikiuang ke njeu biu romero ni kjuande kun nda pu ntje kun nibiu kjuande nda gajuyp kun skjua kante y entonces lanje nda lanjes mjau y naañ kun gampan bijiy ya lanjau lankuel nda tas bijiy ya lanjau kese y pa nda njau kumu rnu o gariuy ganu ast ke gatjump. De ru ndujuy stikiuang kiaun tamen ke tanun de mpe stikiuang.